نعم عندما كنت طفلة، <hesitation> تظاهرت بالمرض احيانا عشان ما اروح للمدرسة، لاني كنت بعد الاحيان اشعر بعدم الرغبة في الذهاب او ممارسة اي نشاط دراسي، لكن لمن كبرت عرفت انه التعليم شئ اساسي و مهم، و مواجهة التحديات شيء اهم.